Ma ei tiiäq väega midägi sääntsest as'ast. Mullõ tunnus, et ku sa kõkkõ tuurõlt söönüq, vai noh, niimuudu, et na ei olõq läbi küdsedüq, sis kõkkõ jo niimuudu süvväq ei saaq, näütüses lihha.